پہلا، کپڑے تیار کرو۔ گندے کپڑے وکھ کرو۔ رنگین اتے سفید وکھ وکھ۔ زیادہ ملوّت والے نوں پہلا تھوڑا پِیچھ کے رگڑو۔ دوجا، پانی وچ ڈٹرجنٹ پاؤ۔ ٹب وچ گرم یا ٹھنڈا پانی لاؤ۔ تھوڑا ڈٹرجنٹ مِلاو۔ تیجا، کپڑے پِیچھو۔ کپڑے پانی وچ دس پندرہ منٹ پِیچھ کے رکھو۔ چوتھا، ہتھ نال رگڑنا۔ ہولی ہولی کپڑے دے دھبّے تے رگڑو۔ سارے حصّے نوں چنگی طرح صاف کرو۔ پنجواں، صاف پانی نال دھونا۔ کپڑے نوں صابن والے پانی توں صاف پانی نال دھو لو۔ سارے صابن نکل جان تک دہراؤ۔ چھےواں، سکا کرو۔ کپڑے نوں سُکّن لئی دھوپ یا ہوا <hesitation> والی جگہ تے لٹکا دو۔ ہتھ نال کپڑے پِیچھ کے، صابن، ڈٹرجنٹ نال رگڑ کے تے پانی نال دھو کے سکا لیا جاندا۔